กะเขียนคอมเพลนไปเลยถ้ามันมีให้เขียน หรือบ่กะแจ้งผ่านแอป หรือบ่กะโทรไปแจ้งทาง call center

ปกติเวลาแจ้งปัญหาผ่าน call center อะ พอคุยแล้วแล้วมันกะจะมีให้กดประเมินอยู่แล้ว กะประเมินไปเลยหรือว่าถ้ามีปัญหาหยังกะแจ้งไปเลย

กะกะกะบ่กะกะ กะยังดีกว่าบ่ได้มีช่องทางให้แจ้ง กะแจ้งไปก่อนแล้วกะจั่งโทรไปติดตามทีหลังเอา

ใซ้ภาษากลางไปเลย เพราะว่ามันใซ้เป็นภาษาราชการอยู่แล้ว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

แต่ลางเทื่อออนไลน์มันกะตอบบ่ได้ไง มันกะสูน ลางเทื่อมันกะอยากคุยกับคน

ข้อดีกะคือมันได้คุยกับคนเลย ถ้ามีปัญหาอิหยังกะคุยกับคนแล้วมันกะจบตรงนั้น

ข้อเสียกะคือถ้าไปแล้วมันเสียเที่ยวหรือว่าเอกสารบ่ครบ กะต้องกลับมาอีกเทื่อหนึ่ง คนกะต่อคิวโดน